ثلاث ساعات انتظار طويلة جدًا لكن ممكن أستغلها في أشياء مفيدة ومسلية كمان، يعني مثلًا أقرأ كتاب أحمل كتابي المفظل أو أستت أو أستخدم تطبيق للقراءة، كمان ممكن أستمع إلى بودكاست في كم هايل من البودكاست في كل المجالات، كمان ممكن أتعلم لغة جديدة أستت أستخدم تطبيقات تعلم اللغات.